Ñy fomba fiasany ñy hisatsiny ñy bisikilety noho ñy larony <ptoa>:Añisany ñy fitaova fototsy aminy ñy bisikilety ñy laro, mampandeha bisikilety iñy, ro mahazaka ñy lanjan-teña manday ñ'azy ;zay ñy asany ñy hisatsy na ñy laro.